A, a ye doolu nafaa le, a ye doolu nafaa le, karaŋo beteyaata le, kaatu doolu taata fo iniwerisitee hani bii i bi jee, i maŋ i maŋ ñaato soto noo, i maŋ kooma soto noo, woo wo kuo ye n baloo a ka a ye n balafaa doolu ye ne baake, doolu ye sanji muwaŋ niŋ feŋ ki jee, i maŋ taa noo ñaato, i maŋ muruu noo naŋ kooma